Nkyɛ mobͻhwehwɛ dɛ mɛsesa me dzin a odzi kan a wͻdze frɛ me seseiara osiandɛ memmpɛ Aborͻfo dzin. Na afei, dzin a ͻda mo do a odzi kan no so, ndͻm beberee nara na wͻdze dɛm dzin no. Ntsi odur pɛn bi a wͻbͻ me dzin a, modwen dɛ ͻyɛ emi, nso mɛdan moho no, nna obi fofor na wͻrefrɛ no Ntsi nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛsesa dzin no, na mayɛ no dzin fofor.